Da misy ny religion mi-domine amindreo ao, da misy ny indoisme ao koa ny boudisme da misy anizao jainisme zao gnao misy anizao chiquisme zao ny ao da misy anizao jainisme zao ny ao ireo zany ny fivavavaha tena manjaka amin'ny tana io ao.